طبعا دايما نحب نقضي وقت الفراغ إن نسمع أنغام موسيقى أو نجرا كتاب أو نراجع على حاجة جديدة في دراستي، إنما الحج من خلال دراستي مفيش وجت صراحة ساعات ن نحب نطلع ونتدهور في الطريج بالسيارة شالله يعجبك الجو لأن التدهوير أكتر حاجة نحبها أني وتسلية ممتعة جدا.